Noq, kalla üteldäs, et massa-ai väega kõvva kiitäq egaq kütsäq, et sis muido tõtõstõ osa noid kasulikkõ ainit lätt ärq. Et küländki nii lühkühe kütsäq vai kiitäq.